kain di kama daga ala debi konej wa moida ala mani nga mna tema mndi itan, mndi tapo tira mndi ita ama to mndi itankana kunga maora wa wanyamami